is animalis domesticus chi m'arregordu de ai tentu de candu fia piticheddu est unu pisittu, una pisitta femina chi si zerriat Mimi chi fia affezionau meda, ia tenni seti ott'annus, inzandus si fiaus trasferius a sa domu, <hesitation> a palas di 'omu nci fiat sa campagna, inzaras fiat prenu de topixeddus, e quindi fiat obbligatoriu a tenni u' pisittu, poita non fiat sceti u' animali de cumpangia ma srebiat finzas po nci allargai is topixeddus, ca inzandus chi biviat in periferia, or'oru a sa campagna fiat una tragedia e quindi teniaus totus su pisittu po <hesitation> po si po nci allargai is topixeddus <hesitation> fiat unu pisittu totu a a mancias biancas e arancioni <hesitation> e su su problema fiat candu nasciant is is pisiteddus poita fiat femina e inzandus non non si sterilizant <hesitation> is animalis, quindi tocat a circai genti po ddus donai donni' 'orta candu nasciant is pisiteddus, ma fiat u' pisittu affetuosu e mi dd'arregordu cun prexeri. Poi u' ateru animali chi, domesticu, chi teniaus in domu fiat su cani de cassa Che babbu fiat cassadori e quindi nci fiat sempri u' calleleddu piticheddu, issu usat, ddi praxiat meda sa cassa a su a su trudu e quindi su calleleddu dd'addestrat po andai a ddi riportai su trudu candu candu ddu sparat. E quindi ddu sighia deu puru totu s'addestramentu chi fadiat a su calleleddu po ddu imparai, ddu fadiat cun dd'unu pilloni mortu, praticamenti si ddu lanciat e candu ndi ddu portat ddi 'onat sa ricompensa <hesitation> u' arrogheddu de petza, calincuna cosa po ddu invogliai a ddi ndi torrai a portai su su pilloneddu. <hesitation> e poi <hesitation> deu a piciocheddu vivendi in su sartu inguni nci fiat sa <hesitation> totus is piciocheddus andiaus cun sa gabiedda a cassai pilloneddus, cosa chi oi non si fait prus, giustamenti, ma prima si andat cun sa bachetedda de su vriscu, sa gabiedda cun su pilloneddu de <hesitation> de richiamu e si andat a cassai is cardellinas. <laughs> chi teniaus in gabbia poita fiat bellixeddu su cantu de custus pilloneddus e si praxiat andai a ddus cassai. Poi a goa, a mannu candu mi seu coiau Candu si seus coiaus biviaus in d'una domu chi teniat una pratza manna e inguni teniaus animalis chi beniant allevaus po si ddus papai, e teniaus piccionis, teniaus puddas, teniaus conillus, <hesitation> e finzas u' 'orta u' procu eus allevau. E totu cussu periodu srebiat po s'agiudai a tirai a innantis sa <hesitation> sa famiglia, poi a goa cun su tempus eus tentu dus dus calleleddus chi eus tentu po una dexina 'i annu e poi si funt, si funt mortus, sciadadeddus, fiant u' incrociu tra u' bassottu e u' yorkshire, fiant fradixeddu e sorrixedda chi eus allevau a papadedda de candu fiant piticheddus e si seus affezionaus, poi a goa <hesitation> eus, non teniaus prus mancu pipius po <hesitation> e non, non dd'eus pigau aterus animalis. Poi u' atera 'orta s'iant arregallau una copia de anadis e teniaus sa sa domu beccia 'ncora e nci fiat sa pratza manna a palas E ddas iaus tentas po u' bellu paghedd'e tempus, fadiant una bintina di ous e fruciant e nasciant is anadeddas e quindi in cussu periudu fiat <hesitation> una bella cosa finzas po tenni is ous, is ous friscus donnia dì invecias che andai a ddus pigai in su negoziu. una dì chi seus bessius, bessius a pratza eus biu is anadis chi fiant puntadas a terra e non cumprendia it'est chi fiant fadendi, poi apu biu u' zrapieddu chi s'est moviu e seu acostau e apu biu ca fiant, sa tartaruga iat fatu sa cria me <hesitation> me in terra e fiant bessendindi is tartarugheddas e cussas fiant aspettendi cumenti ndi 'essiant po ddas pigai e si ddas papai. E quindi mancu mali ca apu acurtu a ndi sarvai una pariga ma is ateras, is primas ant acurtu a si ddas papai